<noise> jina xin betan ni nchu jithi june nchu jnii <noise> nanu yu jino ku kanu nanu la betan chuni jnu 'uan nthi sikin ni chijni la <noise> nk'e ngaxi'in ni jii junee thin lune la <noise> lune, <noise> marte, miercole, jueve o vierne la <noise> sábado la o domingu ya ntha'a xra then nua auan nthi <noise> ya thi thi k'uan tatsinga la naxin betan ni <noise> t'e sikini chijni <noise> jan the ndi thi <noise> thinge nguna thinge <noise> ta a la kiabise o xraru'a nu uan. <noise>